Yowu awo yindi yinda coron ndotto niyi tammia ngilawo, awo yindi gulleyiadi tulla ni mboaro waliwa kiram walla kumburo wali wa kiram. Awo yindiadi coron nduye korga yiyiro walca ndutto ngoni, awa Allah lan yiyi mboaso, kumbasusa ngayi Allah lan yiyi do niro yiyiro walcia niyi ndotto ngonun? Nduwuye nisamnga ngayo gedegede awo kor kamya ngayi gedegede, kuna wu manancerkayediwa mboa nin kumbu n yindi yiyiro walcia, wuro yuwu sukuriro walcia wuyi ani ngoniya nunmboana gonuwu sunnaro daki. Mboaro walluwu a fanniyina bo do sunni takia adi wuyu kirakuwo. Wette kamma ngayi gedegede kan la sun goyiyina ye diye, kan la ninkumbu goyina ye diye kan la ninmbua goyina ye diye awa gedegede do lakin wu dani klaniayediwa ni kumbaniyiala ni mboarowali gulcia mboaro gonu sinna taki. An wuyi ani gowukadi summa wukanayi muhim awo gila marawayit summadi ko, sumnum tamia a sutu do bo. Sunnuma dina rimiro walcia awaddo awo kiciyiwo bo Wala sum di kudo a laro ngilarnonu ni hararo walcia sunnumma daa. Awo gedegede kada yayi karco goyeyina koro do lakin wu dani klanayi awo goniyiya sumniya goni. Dinadi coron damu hara tamu sunuman dina raa rumboro walciya kicinu. Eyi laro? Summa tamia ni kam klanumbe. Ni mboa do sunnum tamia at ta kan klanumbe mana fanuyi bo nuwa dina rimi. Dinanumma kalewu callo rimi haranumma ta tirmi. Nanum la kadafawa kal, nanum ndunawa kal, cunum na laro timiwa kal, sorimiwa kal sunnuma tamia a sun suttu bo. Awo la niro kladu yiyirowalciaye rimi masalan nannum kramo kintinumman kadi yiyirowalcia rumu kamiyi, mowon yiyiro walcia cunum kami, eskur la bunduwa taya yiyiro walcia kadukadutuwuyi, yeyi eskuriyi noniyi tenu. Wette summadi a suttu bo, ngoyidiro gamiwaye sunnumma tamia kayi njuduttiyi bo. Ngoyidiro gamia deyi awo coron gama wudurnumma dimia ni danum haranumma teritiyia ni cunum limi. Awo nadjasa lawunguwaye dumbo rumbo lakin sunnumma tammika rimi kayowu tiyinummayi kadafawayi rimi tulmu tuluyi kingenumwayi rimi, yallananumwayi rimi, yamnumma wura wurdeanummawayi rimi. Dina kunum kawu ndo asunuyi. Sunniyi a gedegede nguro kida. Hara ciliyia koduro wu lan sum yiyi wala kayi sumnguwa wayinu. Sum adi dina rallo rimiro walcia a niro mbokiri bo sunnum tamia kidanumye dimi. Kidanum dimi a dinanummiyi rassa sunum tamia dimi. Ni ma sunnum tamu dan damiyi kayi ciria kam dayi koro nji lakin niyi kumbu do dandamia niro kotula. «hesitation» wala kayii sungu di ruwuyini ye wayini ye. Awo nunmba n ninkumbu n yindiro walcia wuyi summa goni. Yeyi summadi ndowurodinan damiaye rimi. Dina rimi, dinayi eyinguwayi rimi ye asunuyi ye a niro terina bo. «hesitation » akedi «hesitation »